utanríkisráðherrar Norðurlandanna samþykktu að vinna nánar saman í öryggismálum og vörnum gegn tölvuárásum á fundi í Borgarnesi í dag bresk fyrirtæki eru illa búin undir samningslausa útgöngu úr Evrópusambandinu varað er við óeirðum og aukinni spennu í samfélaginu í skýrslu sem bresk stjórnvöld birtu í gær

hjá LÍN hefur fækkað um helming síðustu tíu ár námsmenn sem fréttastofa hitti í dag tala um hryllingssögur og kjósa frekar að dvelja lengur í foreldrahúsum en að taka námslán hátt í þrjú hundruð sprengjusérfræðingar taka nú þátt í æfingu NATO á Miðnesheiði meðal annars eru þar æfð viðbrögð við hryðjuverkaárásum reikistjarna í hundrað og ellefu ljósaára fjarlægð er mögulega lífvænleg að mati vísindamanna vatn finnst á plánetunni sem er tvöfalt stærri en jörðin

gott kvöld ein niðurstaðan af fundi þeirra og Eystrasaltsríkjanna í Borgarnesi í gær og í dag utanríkisráðherra segir margt hægt að læra af Eystrasaltsríkjunum í þeim efnum utanríkismálasamstarfi ríkjanna samþykkt var að halda áfram samvinnu sem byggist á endurmati á tíu ára gamalli skýrslu Thorvalds Stoltenbergs um samvinnu Norðurlandanna í varnarmálum sömuleiðis lögðum við á það áherslu og um það var full samstaða að í lok október komum við með nýja áætlun um framhald þeirrar vinnu og hver mun stýra henni Guðlaugur Þór segir mikinn styrk í því að þessi lönd vinni saman í varnarmálum þar geti

samvinna við Eystrasaltsríkin komið mjög til góða sérstaklega í netöryggismálum fyrir okkur Íslendinga er styrkur

að hafa þessi ríki sem eru til dæmis í fremstu röð þegar kemur að vörnum vegna málefni norðurslóða voru einnig rædd aukinn áhugi ýmissa þjóða á svæðinu og loftslagsmál því tengd aðalsamningamaður Evrópusambandsins í Brexit segir enga ástæðu til bjartsýni um að nýir samningar náist við Breta fyrir lok næsta mánaðar í skýrslu breskra stjórnvalda sem birt var í gær segir að almenningur og fyrirtæki séu illa búin undir samningslausa svokölluð áætlun var gerð opinber í gær áætlunin er eins konar leynileg viðbragðsáætlun unnin af stjórnvöldum þar sem teiknuð er upp versta hugsanlega útkoma við útgöngu Breta úr Evrópusambandinu þar segir meðal annars að almenningur og fyrirtæki séu illa búin undir samningslaust Brexit varað er við óeirðum og aukinni þinghlé er enn í gildi í Bretlandi og tímann segist Johnson forsætisráðherra ætla að nýta til að ná samkomulagi við Evrópusambandið til að koma í veg fyrir að Bretar gangi úr e s b án samnings um viðskipti fólksflutninga og önnur

við ríki sambandsins aðalsamningamaður e s b í Brexit sagði hins vegar í dag að engin ástæða væri til að vera bjartsýnn á að samkomulag náist við bresk stjórnvöld fyrir leiðtogafund Evrópusambandsins sautjánda til átjánda október og fólk á förnum vegi í Lundúnum deilir svartsýninni að einhverju leyti endurgreiðsla úr ríkissjóði vegna kaupa og uppsetningar á getur numið um sextíu þúsund krónum nýr getur kostað heimilin sex þúsund krónur á ári þar sem greitt verður fyrir hvert kíló af sorpi gert er ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs vegna umhverfis og loftslagsmála aukist um milljarð á næsta ári Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra mælti fyrir fjárlagafrumvarpi næsta árs á Alþingi í dag þar kemur fram að framlög vegna aukist um fjögur hundruð fimmtíu og fimm milljónir króna ef nánar er rýnt í einstaka liði frumvarpsins má sjá að gert er ráð fyrir hundrað og sextíu milljónum úr ríkissjóði til endurgreiðslu til heimila vegna kaupa og uppsetningar á hleðslustöðvum vegna rafbíla en hvað þýðir það fyrir heimilin miðað við heildarupphæðina sem ráðstafað er í verkefnið er því gert ráð fyrir því að rúmlega tvö þúsund og sex hundruð heimili nýti sér þessa niðurgreiðslu á næsta ári en í frumvarpinu er einnig að finna aukin útgjöld fyrir heimilin í formi grænna skatta því svokölluðu verður komið á því er ætlað að hvetja til endurnýtingar og endurvinnslu úrgangs gert er ráð fyrir því að úrgangur frá heimilum verði vigtaður og innheimt eftir magni í frumvarpinu er miðað

að upphæð skattsins verði sjö

krónur á hvert kíló af úrgangi á næsta ári sem hækki í fimmtán krónur ári síðar áætlað er að skatturinn nemi

nálægt sex þúsund krónum að

jafnaði fyrir fjögurra manna heimili á næsta ári og tólf þúsund þegar hann hefur verið tekinn upp að fullu samkvæmt upplýsingum frá umhverfisráðuneytinu verður gjaldtaka útfærð í samvinnu við sveitarfélögin þá verður kolefnisgjald af eldsneyti hækkað um tíu prósent milli ára og vörugjöld af eldsneyti um tvö og hálft prósent samanlagt þýðir þetta útgjaldaaukningu

fyrir meðalfjölskylduna námsmenn veigra sér við að taka námslán og dvelja lengur í foreldrahúsum ef marka má nema sem fréttastofa hitti í dag

lánaumsóknum til LÍN hefur fækkað um fimmtíu og tvö prósent á síðustu tíu árum stúdentafélög hafa lengi staðið í baráttu fyrir bættum kjörum námsmanna og hafa beint sjónum sínum að Lánasjóði íslenskra námsmanna frá tvö þúsund og níu til tvö þúsund og nítján hefur hjá sjóðnum fækkað um helming fréttastofa kíkti

í Háskólann í Reykjavík og Háskóla Íslands

þar sem mun erfiðara var að finna námsmenn sem höfðu tekið námslán en þá sem höfðu aldrei tekið lán ert þú með námslán hjá LÍN nei hvers vegna ekki

hjá foreldrum mínum og er búin að safna mér fyrir skólanum hvers vegna ekki ég á pening

heyrir svo margar hryllingssögur af því en eins og ég sagði áðan

að taka lán en ef þú kemst fram hjá því þá mæli ég frekar með því ert þú með námslán hjá LÍN já eða bara síðustu tvær annir hvers vegna tókstu námslán leigan hækkaði

ég er fátækur námsmaður kem utan af landi og þurfti að koma á stúdentagarða og átti ekki nógan pening til að þetta er eina eina lausnin lausnin sem maður hefur hvers vegna ertu að taka námslán vegna þess að ég var að flytja heim á engan pening og í rauninni ef ég vinn samhliða þessu þá þýðir það að námslánin mín á næsta ári skerðast líka

bara fínt að vera vertu leiðinlegt framtíðarsýn ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í samgöngumálum var lögð fram og rædd í borgarráði í morgun enn ríkir trúnaður um innihaldið en fram kom í fréttum okkar í gær að ríflega hundrað og tuttugu milljörðum króna verði varið í samgöngumannvirki á næstu fimmtán tæplega helmingur þessara framkvæmda verður fjármagnaður með veggjöldum á helstu stofnæðum borgarinnar formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis fagnaði áformunum í hádegisfréttum og sagði þverpólitíska sátt hafa náðst um innheimtu veggjalda Magnús Geir er eitthvað vitað hvernig veggjöldin verða útfærð

að bæta í skattheimtu og ég skil

allir helstu sprengjusérfræðingar Atlantshafsbandalagsins taka nú þátt í æfingu hér á landi meira en sex hundruð tilbúnar sprengjur verða aftengdar

í breska hernum segir aðstæður til þjálfunar hér einstaklega góðar æfingar sem þessar séu lærdómsríkar og afar mikilvægar þar sem menn skiptast á reynslu og þekkingu hér á Miðnesheiðinni fer nú fram æfingin Northern en það er árleg æfing

markmið æfingarinnar er að æfa viðbrögð við hryðjuverkaárásum tvö hundruð og fimmtíu manns og nokkur vélmenni frá sautján löndum taka þátt í æfingunni sem skipulögð er af íslensku Landhelgisgæslunni

sem skipulögð er af íslensku Landhelgisgæslunni þetta er allt byggt

á einhverjum búnaði sem fundist

þær eru þannig útbúnar að við sjáum samt hvort að eyðingin virkaði eins og hún átti að gerast

getum við dæmt liðin út frá því hvernig þau stóðu sig á æfingunni við æfum okkur í við erum með dularfullan pakka í bíl og við ætlum að eyða sprengjunni á eins öruggan hátt

að rjúfa búnaðinn þannig að það verði ekki sprenging þó þetta líti út fyrir að vera nokkuð grófar aðferðir þá er þetta mjög lítið miðað við það ef sprengja hefði sprungið í bílnum þá hefði væntanlega ekkert verið eftir af honum þarna

mennta og menningarmálaráðuneytið hefur óskað eftir því að fjármálaráðuneytið kanni möguleika á því að skattleggja kaup á auglýsingum í erlendum netmiðlum fimm milljarðar fóru í auglýsingar á síðasta ári árið tvö þúsund og átján voru keyptar auglýsingar fyrir rúma fimm milljarða hálfum milljarði minna en árið á undan mest fór í auglýsingar í prentmiðlum sjónvarps og útvarpsauglýsingar tóku einnig stóran hluta ásamt á innlendum og erlendum miðlum sjö komma fjögur prósent fóru í aðrar auglýsingar líkt og á útiskiltum og í kvikmyndahúsum töluverð breyting hefur orðið á hlutdeild miðla á auglýsingamarkaði síðan tvö þúsund og fjórtán prentmiðlar höfðu þrjátíu og sjö prósent en hafa tuttugu og fjögur prósent nú og í sjónvarpi og útvarpi hefur hlutfallið lækkað í tuttugu og fjögur og sextán prósent auglýsingum á innlendum vefmiðlum hefur hins vegar fjölgað og voru í fyrra tæp tuttugu prósent erlendir vefmiðlar eru komnir upp í sjö prósent sem og auglýsingar á

og öðru tekjur RÚV árið tvö þúsund og átján af sölu auglýsinga og kostunar voru rúmlega tveir milljarðar króna hlutdeild RÚV í heildartekjum af

á Íslandi er því um sextán prósent en áttatíu og fjögur prósent renna til einkarekinna fjölmiðla vefmiðlar fengu rúman fjórðung þess auglýsingafjár sem ráðstafað var í gegnum birtingahús í fyrra innlendir vefmiðlar eiga stóran hluta af þeim markaði með sjötíu og þrjú prósent en erlendir vefmiðlar tuttugu og sjö prósent í umræðunni um að taka RÚV af auglýsingamarkaði hefur heyrst að menn óttist að auglýsendur leiti í auknum mæli í erlenda netmiðla líkt og Facebook og Google mennta og menningarmálaráðuneytið

hefur því óskað eftir því að fjármála og efnahagsráðuneytið kanni möguleika á því

skattleggja kaup á auglýsingum í erlendum miðlum slík umræða hefur einnig verið í alþjóðastofnunum og ríkjum innan Evrópska efnahagssvæðisins um skattlagningu á stafrænni þjónustu yfir landamæri Jósefsspítali í Hafnarfirði hefur nú öðlast nýtt líf þar verður svokallað

opnað í síðustu viku þar verður starfsemi tengd heilsuvernd og sköpun

verður opnuð þar Þórdís Arnljótsdóttir er á staðnum já

ný dögun Birta Ljónshjarta við sjáum þetta til dæmis í

gjarnan fá fólk til okkar vísindamenn hafa fundið reikistjörnu í eitt hundrað og ellefu ljósára fjarlægð sem

og hún er í hæfilegri fjarlægð frá

til þess að þykja lífvænleg

er kölluð því óþjála nafni k tveggja átján b og er rúmlega tvöfalt stærri en jörðin innan tíu ára verður mögulega til nægilega öflugir sjónaukar til þess að greina

gastegundir sem lífverur framleiða

í andrúmslofti reikistjörnunnar

verður víða stíf á morgun með

um vestanvert landið en bjartviðri

lægir talsvert seinni partinn en á laugardag verður austan hvassviðri með rigningu víða um land Theodór Freyr

fer yfir veðrið að loknum íþróttafréttum þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni bíður úrslitaleikur á Íslandsmótinu um helgina Ásdís Hjálmsdóttir setti enn eitt Íslandsmetið í dag nú í kúluvarpi og Bandaríkin töpuðu öðrum leik sínum í röð á h m í körfu í dag og leika um sjöunda sæti á laugardag það er versti árangur liðsins frá upphafi

utanríkisráðherrar Norðurlandanna samþykktu að vinna nánar saman í öryggismálum og vörnum gegn tölvuárásum á fundi í Borgarnesi í dag bresk fyrirtæki eru illa búin undir samningslausa útgöngu úr Evrópusambandinu varað er við óeirðum og aukinni spennu í samfélaginu í skýrslu sem bresk stjórnvöld birtu í gær

hjá LÍN hefur fækkað um helming síðustu tíu ár námsmenn sem fréttastofa hitti í dag tala um hryllingssögur og kjósa frekar að dvelja lengur í foreldrahúsum en að taka námslán hátt í þrjú hundruð sprengjusérfræðingar taka nú þátt í æfingu NATO á Miðnesheiði meðal annars eru þar æfð viðbrögð við hryðjuverkaárásum reikistjarna í hundrað og ellefu ljósaára fjarlægð er mögulega lífvænleg að mati vísindamanna vatn finnst á plánetunni sem er tvöfalt stærri en jörðin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

segjum þetta gott að sinni veriði sæl